אני כנג’בּל נكون מוסיקי קביר חית אלמוסיקי כתבקה פיללב וכתלמס אלמחשאר בלא קלימאת. אלמוסיקי כתג’מע אלנס מן ת’קאפות מכתלעפה וכתقدر תפרח ת’הדי או ת’עתי אלطاقה. בנסבה ליא מוסיקי כת’ח’לי אלח’יה זוינה, אד’ו’ק’ה זוינה ואסהל בזאף.